اول شي بنصحه يدور اماكن تناسب مهاراته ويشارك في نشاطات اجتماعية تزيد فرص توظيفه بساعده باني ابحث معه عن شركات محتاجة موظفين عندهم نفس مهاراته وبنصحه ياخد دورات تدريبية في مجاله عشان يزيد خبرته وفرصة حصوله على شغل مناسب بشكل اسرع